Kultura e Italisë osht e pasun edhe e thellë edhe ka ndikime t'fuqishme n'art, n'muzikë, n'modë, n'kuzhinë. <hesitation> Në Itali kanë lindë edhe artista m'dhej, si Leonardo Da Vinçi edhe Mikellangjello. Mandej italia osht e njoftun edhe për muzikë klasike, për opera, për festivale, për ushqim si për pasta edhe pica. <hesitation> Moda edhe dizajni atje poashtu kanë një ndikim t'madh global.